Pence ana wodi, turnewise ana wodi, hee barmadji dun e yonomun. <hesitation> kulle ɗee jooni, miccitaade ɗe fuu darande wootere wanaa huunde yaafunde fey. <hesitation> ayiwa, ɗi kiisii mi jooni ɗin woni ɗi mbaaw mi wiyde ina hiɓɓa majjum, eyyo.